මම <hesitation> බටර් තෙල් හෝ සත්ව මේදය දාලා කෑම උයන්න කැමතියි. <hesitation> මොකද ඒවා දැම්මම කෑම වලට හොඳ රසක් එකතු වෙනවා. <hesitation> නමුත් හැමවෙලේම බටර් තෙල් හෝ සත්ව මේදය දාලා කෑම උයන්න මම කැමති නෑ. මොකද ඒවා එච්චර සෞඛ්‍යයට හිතකර නැති නිසා. ඒවා පාවිච්චි කරනවා නම් <hesitation> ස්වල්පයක් දාලා කෑම හදන්න තමයි මම කැමති. මොකද <hesitation> මොන තෙලක් වුණත් <hesitation> ශරීරයට ගොඩක් හොඳ නැහැ කියලා මං හිතනවා.